درسی کتاب یو جامع او ستیماتیک لیکل شوی کتاب وی چی په ښونه او روزنه کب د لمړنی لاښونی د وسیلی په حیث کارول کیږی. دا د یو خاص نصاب یا د زدکړی کورس لپاره ډیزاین شوی او په عمومی ډول علمی چاپیریالونو لکه ښوونځیو او پوهنتونونو کی کارول کیږی. درسی کتابونه د یوی ځانګړی موضوع په اړه د زدکړو لپاره معلومات وړاندی کوی، مونږ هم خپل ټول درسونه له همدب درسی کتابونو له لاری ایزده کړی او زمنږ راتلونکی نسلونه به هم دی درسی کتابونو له لاری زدکړی کوی